Sayiigna, sayiigna fuu-naf-fuu nhaahama: ghune nféé nruu-a-asu-a suuama-nru-nii mu kanra sayigna, mu la dackatine ghi. Mu la dackatine ghi, mu la dacka-b-doodone iwaane, mu la dacké siigone iwaane, moo kama mu nsuuckbuma nangh na nlocka fuune. Ghuna nféé nroog nruu sayigna nruu féérine fuu- fuu- gnoojuma mockma nruu sackani ni aa suué-a-asuurare. Nangh- nangh na nféé sayigna nroog nruu yick nini fuu nhaahama nféérine ni. Ba suckma dan kana nruu rééti nruu boodoone tuu a suu-asuuama. Mu kottu ghune dan nféé nin nii bhuunghune ma roogtu sayigna yanghma mu lacka suuckbuni, an sayigna yanghma mu kanra ni, mu dackatine ni, mu lacka suuckbuti ghi ni. Maa sayigna suukcbuma nféé nangh, ndackatima nféé nangh dan. Yanghma mu suusatini danane mboolema ghune dan nféé nangh, nruu ibééna-suuck- suuck- suusétini ibééna danane ghune-ghune dan nféé nangh. Mu la kanra soodé, soodama suusétine dii nléérame. Soodama mu la kanra suusétine nlééranghma. Sayigne ghune ndéé nangh nnéé mu la kanra dackatine muyi iwaana. Nsuuckbuma, ghune nlhaa féé-mu féérine suuckbuma dan nféé- nféé ndiiji mu féérine ni danga kooduma. Nii yéérma mu buuntani fuu suunghma. Mu la kanra fuu suuckbutini. Nruu suuéma idiini sayigne njanghsi yanghsima.